Mandeha vinty faran̈y raha tiako kokoa e fôtiny an̈ao mande vinty tsy malaky kajo afaka mba an̈ao misofle koa an̈ao mandeha maikimaiky be loatra, en̈ao baka milomay an̈ao tsy maintsy sempotro fo andalan̈a en̈y, leran̈y an̈ao mande vinty môra in̈y amininy an̈ao mahazo ain̈y tsara oe.